Gerte kemb mun na. Laxe mun na waaye gerte kemb moo gën a mun ndax gerte kemb bi. bu njëkka daŋ ko daan jël, soo ko xollee bam set, bees ko, tànn saabu bi yépp, nga yóbbu si masin bi, nga suusal. Soo ko suusalee yóbbu ci mësin bi, ñu nalal la ko. Diwu gerte booobu, moo gën diw bii sax léegi. Bene bene bene it mun na diw. Boobu tam dañ koy nal diw. Waaye diwu gerte bi benn gënu ko si. Uul la, doo koy, moom it daŋ koy wal. Boobi tamit mun na diwlin. Daŋ ko dee def diwlin. Waaye gerte bi daal, benn gënu ko ci. Moo ci ëpp doole.